Fomba fanagnaovana tee shirt vita amy coton de malaka lamba le vita amy coton regny anao de le mbôla amy metre de igny tapatapahagna de atao manantogna masinina de eo amy masinina eo amzay mampitambatambatra anle le <hesitation> lamba le nitaptapahana de zay tianao agnaovana ananzy ny avintesany arakaraky ny angezanle ataonao ananjy ôhatra ataonao maventy be izy de maventy ôtra ataonao bitsika izy de bitsika de vita le tee shirt.